hjartanlega velkomin í Stundina okkar og

gleðilegt nýtt ár vissuð þið að á víkingatímanum áttu allir exi þér skuluð eigi ótta bera enn er árið tvö þúsund og sautján vér höfum eigi snúið aftur til tíma víkinga þó hér sé svo umhorfs sem sjá má það mun af því stafa að spekingar miklir hafa í hyggju og um þá menn er víkingar kallaðir hafa verið vér nemum og gerð skjaldarmerkja en hefjum þó leikinn á heimaslóð hins mikla víkings Egils sonar skalla Gríms kveld Úlfssonar er land nam í Borgarnesi ég er tíu ára og ég á heima í Borgarnesi ég var bara eins árs þegar ég fór fyrst á hestbak ég er búin að æfa og það er sett inn um

í Borgarnesi búa núna rúmlega átján hundruð manns og við ætlum að kynnast fjórum þeirra betur Atla Frey Þóreyju Jóni Árna og Valborgu hér í Borgarnesi er soldið merkilegur róló sem heitir Bjössaróló það var Björn Guðmundsson trésmíðameistar sem byggði leikvöllinn úr efni sem hafði verið hent eða stóð til að henda frábært að endurnýta efni á þennan hátt og ég mæli með því að þið kíkið á Bjössaróló næst þegar þið eigið leið um Borgarnes en hvað ætli sé það besta við að búa í Borgarnesi það er lítill bær þannig að maður er ekki alltaf klukkutíma að keyra ef maður fer út í búð þá þekkir maður alla það er mjög svona stór steinn ég hef farið þangað en ekki farið á toppinn skalla

garður þar sem skalla Grímur er grafinn sumir segja að ef þú ert búin að fara á Brákarhátíð þá ertu alvöru Borgnesingur ég hef farið þrisvar held ég Borgarnes er bærinn í eru mörg sveitafélög í Borgarfirði fjölskylda mín er fóstur fjölskylda mín

á tvær eldri systur ég á engin systkini en ég á hvolp hún heitir Mandla hún er tveggja ára systur geta verið soldið leiðinlegar stundum stundum ekki alltaf ég á systkini tvær systur eina eldri og eina yngri skemmtilegasta sem við gerum saman er að syngja í bílnum ég er að æfa körfubolta með Skallagrími

fótbolta körfubolta ég spila á píanó og harmónikku þegar ég var þriggja eða tveggja ára

á kerru

var næstum búin að missa þennan part af puttanum þannig að Bifröst svo átti ég heima í Reykjavík Kópavogi brákarhátíð er haldin til heiðurs Brákar brákarhátíðin er skemmtilegasta sem er um

að leika okkur að berjast einu sinni var koma

barnapía síðan var pabbi stráksins sem hún var að passa frekar reiður ætlaði

bara að drepa son sinn sem var barnapían bjargaði honum með því að segja

og hljóp síðan í burtu

síðan endaði með því að hún hoppaði út í sjóinn rétt hjá

og ætlaði að synda en pabbinn var svo reiður að hann kastaði veit ekki hvort ég nenni að grafa skalla Grimur var karl hann átti son

sem var að passa hann Egill

þriggja ára þegar Egill

sína og lamdi hann í hausinn og drap hann

Egill þegar hann drap sinn fyrsta mann ég trúi því alveg að hann hafi gert þetta ef ég gæti stjórna heiminum þá myndi ég breyta því

ég held ég myndi breyta fordómum og réttindi kvenna stoppa einelti að það væru allir jafnríkir ekki einhverjir rosalega fátækir og einhverjir rosalega ríkir og það liði bara öllum vel svo myndi ég líka stoppa hlýnun jarðar velkomin í kveikt á perunni ein þraut tíu mínútur babb stórhættulega spurningakeppnin standa á öndinni slím keppendur og

hvað finnst ykkur skemmtilegast að vinna sauma og hanna hluti mér finnst líka skemmtilegt að hanna hluti og

smíða þá er ekki eftir neinu að bíða þið ætlið að búa til skjaldarmerki ég veit ekkert

að vera merki fyrir ákveðinn hóp ætt samfélag eða ríki

að búa til skjaldarmerki sem væri kannski ykkar

að velja fyrst númer þrjú ég ætla að velja tvö við skulum sjá hvað er í kössum tvö og þrjú í kassa tvö vængir ljón kóróna

köttur hvalur og hefti og sæhestur í kassa þrjú límband þú

sama í þessum kössum hvernig líst ykkur á þessi efni sem þið fáið til að búa til skjaldarmerki fínt og

þetta verði erfitt ég held þetta verði létt

ég held

leggur þig fram frábært þetta líst mér vel á ég ætla að láta ykkur hafa hálfan pappakassa á mann ég held að það geti komið mjög vel út þið fáið núna tíu mínútur

að búa til skjaldarmerki þá er ekki eftir neinu við ætlum að kveikja á perunni gjörið þið svo vel voru og eru norrænir menn þeir komu upphaflega frá

í Noregi og það eru til margar sögur af þeim og þær eru ekki allar fallegar

bardagar og barsmíðar þessar svakalegu sögur má finna í Íslendingasögunum okkar til dæmis Egils sögu hann var rosalegur

hugsuðu vel um útlitið og stunduðu íþróttir en hvernig ferðuðust þessir víkingar um allan heim spekingar þáttarins eru Sölvi Þór og Elsa

hvenær var víkingaöld og hvað gerðu víkingar ég veit að víkingar voru kaupmenn og stríðsmenn hvernig ferðuðust þeir á milli

milli landa með skipum svona víkingaskipum þau voru löng skip sem voru kölluð

til litlir góðir árabátar þá þurfti maður bara já en þessi stærri skip voru það líka árabátar nei þau voru ekki árabátar þau voru seglskip en voru með árum ef það

var kannski smá vindur síðan myndi vindurinn hætta og væru ekki árar þá myndu þeir vera fastir hvernig var þetta ferðalag hvað tók þetta langan tíma kannski svona nokkra klukkutíma heil vika eða þrír dagar eitthvað svona hvernig haldið þið

til Íslands endilega komið hingað hér er nóg landsvæði nei kannski voru þeir með eitthvað sem

var mjög hávært sem gæti farið alla leið til Noregs gæti verið

út af því að er ekki búið að finna upp núna

fóru á kamarinn og fór svo bara út öld er hundrað ár en víkingaöldin svokallaða er miklu meira en hundrað ár tvö hundruð og sjötíu ár sem er soldið skrítið í tvö hundruð og sjötíu ár sigldu víkingarnir um heiminn og komu sér fyrir á nýjum stöðum til dæmis Íslandi og Grænlandi víkingaöld lauk árið eittþúsund sextíu og sex með

fótboltaleikur í ensku úrvalsdeildinni ekki háð á heimavelli Chelsea og Eiður Smári var ekki inn á bær á Austur Englandi sem heitir

að slökkva á perunni tíminn er hálfnaður og við þurfum að taka smá pásu hvernig gengur þú ert með pappakassann á gólfinu að vinna enginn vill tapa í það eru þrjár spurningar á spjaldinu þetta eru sömu spurningarnar hjá ykkur báðum núna þurfið þið að klára og svara þessum þremur spurningum á næstu fimm mínútum

að það sé gerlegt við verðum allavega að reyna en af því þetta gengur svo vel hjá ykkur þá er núna smá babb hvað stendur á þessu babb spjaldi þú verður að blístra það sem eftir er af tímanum

ó nei kanntu að humma þú það sem eftir er af tímanum svarar þremur spurningum og klárar skjaldarmerkið þú átt fimm mínútur nú mátt þú draga þitt babb hvað stendur þú þarft að ulla það sem eftir er af tímanum þú kannt að ulla já hér er bara allt að gerast við eigum eftir að klára tvö skjaldarmerki það á eftir að svara hérna þremur spurningum og þremur spurningum það er humm og ull við getum ekki beðið mikið lengur með þetta við ætlum að byrja bara kveikjum aftur á perunni og þið megið halda áfram gjörið svo

já Leif heppna

pabbi hans hét rauði

hafi frekar verið út af blóði eða eitthvað svona að hann hafi drepið svo marga

samt veit ég ekki alveg kannski var hann svo rauður á kinnunum nei hann var rauðhærður þess vegna var hann kallaður Eiríkur rauði erum við þá að tala um að víkingarnir og það passar ekki saman stríðsmenn og landkönnuðir passar ekki saman en ég veit eitt um Ísland það heitir Ísland út af því að víkingar vildu ekki

yrði ráðist á þetta land hér annars mundi þetta kannski heita töfraland eða eitthvað en samt Grænland var kallað Grænland út af því að það vildu allir að víkingar myndu koma og svo bara frosna ég er ekki að grínast það er líka mjög kalt á Grænlandi já mjög það er ískalt en vitið þið hver fann Grænland Eiríkur rauði já pabbi Leifs heppna hann fann Grænland Leifur heppni fann hann ekki Norður Ameríku alveg rétt Leifur Eiríksson sonur sem var kallaður rauði af því hann var með svo mikið rautt hár var líka kallaður Leifur heppni hann fæddist á Íslandi um árið níu hundruð og áttatíu svo hann yrðir þúsund þrjátíu og sex ára í ár heppinn hann fann líka Ameríku fyrstur Evrópubúa heppinn svo bjargaði hann fimmtán sjómönnum frá drukknun heppinn svo er stytta af honum fyrir framan Hallgrímskirkju heppinn svo er er frægasti

vitið þið hver það er nei hann heitir Egill skalla Grímsson hafið þið heyrt talað um hann já hann drap víkinga þegar hann var voru ekkert kannski mikið að leika sér til dæmis

krakkarnir vöknuðu oftast snemma og fóru að vinna

búnir að vinna nóg þá stundum léku þau með stein og bein eins og við erum með hérna stundin okkar er elsti sjónvarpsþáttur á Íslandi fimmtíu ára ekki alveg samt frá víkingaöld en ef víkingakrakkar væru að horfa á Stundina okkar þá myndu þau líklega ekki skilja þetta hérna heldur yrðu þau að skrifa þetta svona þau notuðu nefnilega

er það ekki Ingólfur Arnarson vitið þið hvað hann gerði nei hann fann Ísland það er kannski efni fyrir næsta þátt því við erum eiginlega bara búin í dag Elsa og Sölvi Þór

vera mjög fróðlegt takk

á perunni og tíminn er búinn hvernig gekk þetta náðuð

ég náði að klára segðu mér aðeins frá verkinu þínu ég ætla að fyrsta sem ég gerði og það er hjarta mér finnst einhvern veginn hjarta passa kross út af því að pabbi minn er prestur og

er líka prestur svo er litla systir mín

er alltaf að leika við hana hún er mjög skemmtileg og skrítin yndislegt þetta er svona persónulega skjaldarmerkið þitt

það er hægt að halda á þessu þetta er en náðirðu að svara spurningunum líka já

ég ætla að vippa mér hérna yfir til hennar Ísabellu jæja hvernig gekk ég mundi bara segja vel segðu okkur aðeins frá þínu skjaldarmerki þetta er táknar vináttu því ég á eina uppáhalds bestu vinkonu hún heitir Salka að tákna vináttu og kærleika mér finnst það mjög sérstakt ég var ekki með penna ég notaði fjöðrina að gera þetta svo klippti ég út svona spil til að gera svona b

hvað þýðir þetta b f f best

þetta geti staðið þú gerðir hann úr spilum já úr svona stórum spilum þetta er magnað en náðir þú að svara spurningunum já en ég veit ekki hvort það er rétt að komast að því ég er komin

í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í stelpur þið megið fara og standa á öndinni úrslitin eru kunn

spurningakeppninni sem enginn vill tapa í þær Elísabet og Ísabella gerðu glæsileg tvö skjaldarmerki en hvernig gekk þeim að svara spurningunum

fyrsta spurningin var hverjir eru

í íslenska skjaldarmerkinu a

risi naut og

eða hestur mús dvergur og tröll þær voru sammála um að það væri risi naut og

hvenær fengum við skjaldarmerkið sem við erum með núna var það a nítján hundruð fjörutíu og fjögur þegar Ísland varð lýðveldi b nítján hundruð og átján þegar við fengum fullveldi eða c Ingólfur Arnarson kom með það með sér Elísabet sagði c og Ísabella sagði b en hvað er rétt í miðju skjaldarmerkisins er íslenski fáninn hann er mjallhvítur heiðblár og eldrauður en hvað tákna litirnir í fánanum a fjöllin jöklana og eldinn b blóð svita og tár c tár bros og takkaskó Elísabet svaraði a Ísabella b þarna voru þær ekki sammála hver tapar hver vinnu komumst að því stelpur þetta er ógeðslegt ógeðsleg lykt af þessu ég held þetta sé bara slím frá víkingatímanum kannski Egill skalla Grímsson hafi átt

í dag hann drap mann þegar hann var sex ára ég veit það ekki hann var mjög gott skáld kannski það hafi bjargað honum út úr þessu talandi um vísur þá gæti það verið flink áskorun vikunnar búið þið til ykkar eigin vísu um eitthvað sem þið gerðuð kannski í jólafríinu eða að við erum komin með nýjan flink þátt sem er á laugardögum ég hlakka til að sjá annaðhvort vísurnar ykkar eða bara það sem þið eruð flinkust í þetta er búið hjá okkur í dag við sjáumst aftur næsta sunnudag